Oh zio nɛbɛ mɛ ya wura ,mi bɛ nabun ueeh! ami buna a na bebian na ,mu ɲian, n'ma we'a bun zɛrɛ, wozo binu a mi demiha'iri si n'wura na.mi to yi vinh